Fomba fandokisako pômy de tera, voasako akendriky zen̈y pômy de tera iny. Koa fa voavôfy zen̈y raha iny, sasan̈a tsara, aviô atao an̈aty vilany, asian̈a rano. Na koa zen̈y izy <hesitation> ataoko firy.